fjármálaráðherra telur tímabært að breyta reglum á Alþingi og skammta ræðutíma í samræmi við umfang mála þingstörfum er að ljúka en lengsti þingfundurinn stóð í rúman sólarhring Íranar skutu niður bandarískan

í morgun og segjast búnir undir stríð við Bandaríkin Bandaríkjastjórn hyggst þvinga Írana að samningaborðinu og útilokar ekki að beita hervaldi fyrirhuguð samþykkt þriðja

orkupakkans veldur titringi innan Sjálfstæðisflokksins gamlir áhrifamenn í flokknum gagnrýna núverandi forystu og hafa rótgrónir Sjálfstæðismenn sagt sig úr flokknum einstæð tveggja barna móðir sem búið hefur í einu herbergi hjá foreldrum sínum um langt skeið fékk í dag afhenta fyrstu íbúð bjargs leigufélags áætlað er að afhenda leigjendum hundrað sjötíu og tvær íbúðir til viðbótar á árinu er að afhenda leigjendum hundrað sjötíu og tvær íbúðir til viðbótar á árinu

gott kvöld fjármálaráðherra segir tímabært að endurskoða leikreglur á Alþingi eftir

þriðja orkupakkann og finnst ekkert að því að skammta umræðutíma þingmaður Miðflokksins

er því ósammála og formaður Viðreisnar treystir stjórnarflokkunum ekki til þess

allan dag og þar hafa tekist á sjónarmið meirihluta og minnihluta meirihlutinn heldur því fram að verið sé að bregðast við breyttum aðstæðum með því að bæta ekki jafnmiklu í alla málaflokka og upphaflega

stóð til minnihlutinn segir það niðurskurð og Samfylkingin hélt blaðamannafund þar sem breytingatillögur þeirra voru kynntar um að verja velferðina og hækka framlög til loftslagsmála á móti á að hækka auðlindagjöld fjármagnstekjuskatt auðlegðarskatt og fresta

lækkun bankaskatts svo fátt eitt sé nefnt en komið er að þinglokum þar sem met hefur verið slegið lengsti þingfundurinn á þessu þingi stóð í rúmar tuttugu og fjórar klukkustundir og lengsta umræðan var um þriðja orkupakkann í rúmar hundrað þrjátíu og átta klukkustundir og talað um að þinginu hafi verið haldið í gíslingu eftir þessa lotu hefur forsætisráðherra nefnt það að komið sé að endurskoðun þingskapa og sömuleiðis forseti Alþingis fjármálaráðherra

segir tímabært að breyta leikreglum á þinginu mér finnst ekkert að því til dæmis að

sé skammtað í samræmi við svona umfang mála það er alþekkt annars staðar

til þess að þetta leysist þá þarf vilja allra sem að þessu koma það er ekki gott að það séu þvingaðar fram breytingar á samskiptareglum hér í þinginu en breytinganna er þörf já ég

held að ríkisstjórnarflokkarnir hafi ekki gert sér grein fyrir því að mikill meirihluti þjóðarinnar er andvígur þessu máli þeir hafa nálgast þetta mál með mjög einkennilegum hætti að mínu viti þeir hafa farið með ýmsar rangfærslur og svo framvegis þannig að ég tel það já að það sé eðlilegt að það sé hægt að halda uppi málefnalegri umræðu um svo stórt og mikilvægt mál þegar horft er á síðustu daga hvernig óbilgirnin

yfirgangur Miðflokks og ríkisstjórnarflokkanna hefur riðið hér röftum

þá einfaldlega tortryggi ég

verði í höndum ríkisstjórnarflokkanna mér er til efs að hún

ráði við það verkefni hún virðist ekki ráða við þinghaldið hvernig á hún að ráða við endurskoðun á þingsköpum já við erum enn

hafi reiknað með því að svo lítill hluti þings geti hafi reiknað með því að svo lítill hluti þings

ef ákveðinn fjöldi þingmanna getur skotið

reynslan sýnir að Íranar koma ekki að samningaborðinu án þess að vera þvingaðir til þess segir bandarískur erindreki í málefnum Írans hótanir um hernaðarátök ganga á víxl og Íranar segjast búnir undir stríð

við Bandaríkin störukeppni Bandaríkjanna og Írans heldur áfram og spennan magnast dag frá degi Íranar skutu niður bandarískan

sundi á Persaflóa í morgun og ætla greinilega ekki að láta í minni pokann fyrir stórveldunum Donald Trump Bandaríkjaforseti segir þetta mikil mistök en talið er að forsetinn vilji alls ekki stríðsátök þótt ráðgjafar hans hvetji

deilt er um

stórveldanna við Íran Íranar brutu gegn samningnum og Bandaríkin beittu hörðum refsiaðgerðum sem settu efnahag landsins á hliðina brian Hook erindreki Bandaríkjanna í málefnum Írans mætti fyrir nefnd á Bandaríkjaþingi í gærkvöld og sagði refsiaðgerðir

átök og Ísraelsher hefur síðustu daga haldið umfangsmiklar heræfingar flestir eru þó sammála um að fátt gott fáist með stríðsátökum ólga er meðal félaga í Sjálfstæðisflokknum vegna þriðja orkupakkans rótgrónir Sjálfstæðismenn hafa sagt sig úr flokknum vegna málsins til stendur að samþykkja þriðja orkupakkann á Alþingi en afgreiðslu var frestað fram í lok ágúst eftir því sem fréttastofa kemst næst er eining innan þingflokks Sjálfstæðisflokksins um málið en sama gildir ekki um flokksfélaga í

í baklandinu telja sumir að kjörnir fulltrúar gangi gegn ályktun landsfundar um að hafna frekara framsali á yfirráðum yfir íslenskum orkumarkaði til stofnana Evrópusambandsins

Davíð Oddsson fyrrverandi formaður og nú ritstjóri Morgunblaðsins hefur notað þann vettvang óspart að undanförnu til að gagnrýna forystu flokksins í málinu Styrmir Gunnarsson fyrrverandi ritstjóri og fleiri rótgrónir Sjálfstæðismenn hafa

sig á svipuðum nótum

skoðanir eru skiptar því fyrrverandi ráðherrarnir Björn Bjarnason og Halldór Blöndal hafa gagnrýnt leiðaraskrif Davíðs Halldór sem er formaður Samtaka eldri Sjálfstæðismanna telur að samstaða sé í flokknum háværar sögusagnir hafa þó verið um fjölda úrsagna Bolli Kristinsson athafnamaður sem hefur lengi verið dyggur bakhjarl greindi frá því í dag að hann hefði gengið úr flokknum vegna

Bylgjunni að flokkurinn væri að liðast í sundur

Inga Sigurðardóttir stofnandi orkunnar okkar sagði sig úr flokknum af sömu ástæðum fyrir nokkrum dögum eftir þrjátíu ára grasrótarstarf Jón Karl Ólafsson formaður Varðar fulltrúaráðs í Reykjavík segir í samtali við fréttastofu að málið sé erfitt og skiptar skoðanir innan flokksins og víðar hann segist ekki vita hversu margir hafi sagt sig úr

flokknum að undanförnu en fullgróft sé að tala um klofning fréttastofa óskaði eftir upplýsingum frá Sjálfstæðisflokknum um fjölda úrsagna en án árangurs velkominn Ólafur hvernig meturðu þessa stöðu sem upp er komin í Sjálfstæðisflokknum er þetta mál flokknum

ég er ekki viss um

þótt þetta sé áberandi að er þetta að einhverju leyti uppsöfnuð togstreita á milli kynslóða eru afskipti fyrrverandi formanna formanna og ráðherra af

gamall formaður hundskammi

ég man ekki eftir dæmi um

fagnaði tímamótum í dag þegar fyrsti leigjandinn fékk lykla að íbúð sinni tæplega sjötíu leigjendur fá afhentar íbúðir í júní og júlí miðað er við að greiðslubyrði leigu fari ekki yfir tuttugu og fimm prósent af heildartekjum leigjenda það var Katrín Einarsdóttir

tveggja barna móðir sem fékk afhenta lykla að fyrstu íbúðinni sem fer í útleigu hún hefur búið um nokkurt skeið í einu herbergi heima hjá foreldrum sínum ásamt börnum sínum sem eru fjögurra og tíu ára gömul og því kærkomið að komast í nýja íbúð hjá Bjargi þar sem allir fá sitt eigið herbergi þetta er mjög mikil spenna búin að vera og vera komin með íbúð loksins fyrir okkur þrjú

að stoppa fólk er leiguverðið það er of hátt var stofnað af Alþýðusambandi Íslands og b

s r b árið tvö þúsund og sextán með það að markmiði að byggja upp leiguhúsnæði fyrir tekjulægri félagsmenn þessara heildarsamtaka launafólks alls eru nú fimm hundruð sextíu og þrjár íbúðir í byggingu á vegum félagsins og fjögur hundruð og níutíu til viðbótar í hönnunarferli það er að koma í ljóst aftur og aftur

að markaðslögmálin eru ekki að leysa húsnæðisvandann

búa fólki hagkvæmar og góðar íbúðir

eða leigu þannig að enn á ný stígur verkalýðshreyfingin í samstarfi við stjórnvöld inn í og reynir

hafa sæmilegt þak yfir höfuðið þörfin fyrir leiguhúsnæði til langs tíma á

ríflega þúsund félagsmenn a s í og b s r b eru nú á biðlista eftir íbúðum mikil uppbygging er fram undan íbúðirnar sem eru nú í uppbyggingu eru

Urðarbrunn í

sem og á Akranesi og á Akureyri áætlað er að afhenda leigjendum hundrað sjötíu og tvær íbúðir til viðbótar á árinu eftir því sem húsnæðið verður tilbúið þá er unnið að hönnun íbúða til viðbótar í

og Skerjafirði í Reykjavík og í Hafnarfirði Þorlákshöfn Sandgerði og á Selfossi fulltrúaráð v r situr nú á fundi og ákveður hvort það skiptir út öllum stjórnarmönnum sínum í Lífeyrissjóði verslunarmanna stjórn v r segir ástæðuna algjöran trúnaðarbrest við félagið stefnu þess og nýgerðan

við fundarstað í Húsi verslunarinnar er komin niðurstaða nei stéttarfélag landsins og Lífeyrissjóður verslunarmanna næststærsti lífeyrissjóðurinn ástæða fyrir þessum ráðagerðum v r er

að stuðla að vaxtalækkun til að auka ráðstöfunartekjur heimilanna

blandað sér í málið og

áréttar kröfur sem gerðar

starfsemi lífeyrissjóða það sem við erum að benda á í okkar frétt er að lífeyrissjóðirnir hafa það hlutverk að gæta hagsmuna allra sjóðfélaga ekki bara lántaka heldur líka þeirra sem eru með sitt fé inni og eiga rétt á eftirlaunum og örorkubótum eða hvað hvað kemur upp þannig að það þarf að gæta þeirra hagsmuna

Ragnar Þór Ingólfsson formaður v r sagði í dag að Helga Steffensen sem rekið hefur brúðubílinn í fjörutíu ár var í dag valin Reykvíkingur ársins hún renndi því fyrir fyrsta lax sumarsins í Elliðaánum í morgun þetta er níunda árið þar sem borgarstjóri stangveiðimenn höfðu áhyggjur af því að erfitt gæti reynst að veiða lax sökum langvarandi og hve lítið vatn væri í ánum það tók Helgu þó einungis um stundarfjórðung að ná fyrsta laxinum sjö til átta punda sjötíu sentímetra hæng það tók svo borgarstjóra um fimm mínútur að ná í áttatíu og þrjú

sentímetra tíu punda hæng dagur segir að fólk sem verji lífi sínu í að skemmta gleðja og fræða börn eigi viðurkenningu sem þessa skilið hún er tilnefnd af Reykvíkingum sem hafa fylgst með henni með brúðubílinn að gleðja börn mér finnst þetta alveg frábært og hún er vel að þessu komin helga var á árum áður einnig umsjónarmaður Stundarinnar okkar og hefur verið sæmd fálkaorðu fyrir framlag til leiklistar og barnamenningar þá segir hún alveg ljóst hvað standi upp úr á löngum ferli með brúðubílinn

já þó það sé enn

minning um Flórens að veðri ekki verða miklar breytingar til morguns og fremur hæg

átt á landinu mestar líkur á bjartviðri eru suðvestan og þar sem hiti verður um fimmtán gráður þar sem best lætur annars víða skúrir og fremur þungbúið og áfram fremur svalt fyrir norðan Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer betur yfir þetta hér rétt á eftir í Kastljósi kvöldsins verður fjallað um íslenska menntakerfið og rætt við Andreas

riðlakeppninni á heimsmeistaramótinu í fótbolta lýkur í kvöld þá ræðst endanlega hvaða lið mætast í sextán liða úrslitum mótsins messi og félagar í argentínska landsliðinu í fótbolta hafa valdið vonbrigðum í Suður í Brasilíu hingað til og Danielle Rodriguez er gengin til liðs við k r í úrvalsdeild kvenna í körfubolta hún hefur verið einn besti leikmaður deildarinnar síðustu ár fjármálaráðherra telur tímabært að breyta reglum á Alþingi og skammta ræðutíma í samræmi við umfang mála þingstörfum er að ljúka en lengsti þingfundurinn stóð í rúman sólarhring Íranar skutu niður bandarískan

njósnadróna í morgun og segjast búnir undir stríð við Bandaríkin Bandaríkjastjórn hyggst þvinga Írana að samningaborðinu og útilokar ekki að beita hervaldi fyrirhuguð samþykkt þriðja orkupakkans veldur titringi innan Sjálfstæðisflokksins gamlir áhrifamenn í flokknum gagnrýna núverandi forystu og hafa rótgrónir Sjálfstæðismenn sagt sig úr flokknum einstæð tveggja barna móðir sem búið hefur í einu herbergi hjá foreldrum sínum um langt skeið fékk í dag afhenta fyrstu íbúð bjargs leigufélags